Bu, polo cimeru que hadría… Sedría el piíl desculpas i esprical lo qu'aiga poíu passal, comu que no avía reparau. Tamién es mestel de perguntal si está bien la pressona, si la ei quemau, i tó bien tranquilu, que se tien de vel polo craru que no avía entención. Güenu, en estandu en un gangu pos es custión de perguntal si tienin un liquiu d'essus pa desquital las cotelas.